बेलन मुखे रूप से ब्रेड रोल पापड। औव कुकिज को मन चाहा आकार। देने के काम आवेच्छे बेलन के इस्तमाल। इहे समय किया जाएच्छे औव कम मातर। में चीज़ के कूटे या पीसे के इस्तमाल में। किया जाएच्छे और वैसे बेलन के मुखे। रूप से रोटी बनावे खातिर यूज़ काल। जाएच्छे बेलन से रोटी के कई तरह के। आकार देवे में भी मदद मिलेच्छे।